Yilé kéréyé nga léguéri kébé yigana ké ni sonbi gna, sonbi a na yinbé gna koumou i bé raga soréné ti gazi gamakha a siré gnani. an gana yinbé nkoumou a na barma ndiongui a na dji léye a da na wori dji ké da gana wori a na gnéthiou lamanou réyi a do kéna wori sirin thirin. Ken palé diourani yéyi a na diourani kou réye angana diourani kouréye apres gniéthié guébé ké a na ri a na réyi a do ké na wori sirin nthiry maga khaté apres a na sapé léye angana sapé léyi a na yankhandi a ga na yankha dimanbé a na mourandi, an gana mourandi khati nga makha a na réye soukar nga makha a na réye ken palé a na, a na ro kholé yogoni banan kopouni gnani makha inda takhoundi a na soron khiri i na mini ti kharakhamou yogoni lémounou a na ri daηa kopou i na minni ti kopou. Kharakhan nposso ni yani anga kounkha angui utiliséne, ganagni polin nkharakhamé gnaga makha a na réyi. kholé gna gana gni a na réyi.